Wo dafɛ̀ɛ̀, wo dafɛ̀ɛ̀ɔ sèè wò naŋ ready wèè wo nyɛ̀lɛ̀, wo Dayà nauŋ banè wo nauŋ sìè ke jèì sùȧ, ke jèì yii zȧ yȧauŋ yɛi sùȧ le, kè yaȧ kȧpì. E kapikȧpì lii zȧ, wo Dayà nauŋ tɔ̀ɔ̀ e jiikɛ̀ɛ wèè, sɔ̀ngɔ̀ sèè wò naŋ kìlìè jiuŋ nii, e nɛ̀ŋ gbiŋ naŋ niŋ kpùlò e jeèo, è jeeyȧa kpeiŋ kɛ̀ tiŋ wò donȧŋ ɓemɛ̀ e nɔ̀ŋ nɛ̀ŋje, yɛ̀ì wo dafɛ̀ɛ̀ɔ wuŋ wò nyɛlɛ. Wo dafɛ̀ɛ̀ɔ zȧ ò ò sèè wo naȧŋ ready wò kuwa maŋ kuȧuŋ mȧŋ, maŋ kuȧŋ nyɛlɛ̀ɛ̀uŋ miiŋ miŋ wò kuwiȧ e jèì ɓɛ̀ɛ̀ ɓoa, tiŋ wò uusù wò yaayȧ e jieuŋ nɛ̀, wò kpɛɛyɛ̀iŋ yȧȧye wèè kpoloo wo kpɛɛyɛ̀iŋ yȧȧye kɛ̀ e gbiŋ è jɛi è nɔ̀ŋ mààŋ wɔŋ dono. È nɔ̀ŋ yɛi naȧŋ dono tii naŋ tɔɔ̀ kɛ̀ e nɛ̀ŋ gbiŋ ɔ̀ɔ̀ wo kɔɔ̀, sèè wo kɔɔ̀ naŋ kɔ̀ naŋ kpùlò jie lii wò dònȧȧŋ jeè wo salì naŋ kpùlò wò dònȧȧŋ jeè, wò jeeȧa kpeiŋ kɛ̀ wo dafɛ̀ɛ̀ wò hnȧŋ wò kùùnò tìà maŋ màì miiŋ wo kɔɔ̀ wii sùȧ e jouŋ nɛ̀ŋje le, weètii wo Dayȧ nauŋ kìɛ̀ŋ ke jèle yii, ke jèle yii kè yȧauŋ sùȧ wo Dayȧ naŋ nyiŋ noo gbiɛ̀ŋ wèè kȧìsa wo yɛmɛ̀ ɗewɛɛ̀ sɔa wuŋ pɛɛ donȧŋ jè nɛ̀ŋje lɛ̀, yɛ̀ì dafɛ̀ɛ̀ yaȧ.